نجيب چكوچ وبسماغ نحدد المكان الصحيح بقلم رصاص او بشي المكان النغيدو نحط البسماغ عل حايط وندقدق بالچكوچ لي حد ما يفوت وبعدين نحط اللوحة نعدلها وهذا هو بعدين من نخلص نرجع كل شي بمكانو وهاي هي